Ileegun icumal cí ebánan utaŋ wul emankir. Salad jáţ uncína pëtí ná kanúţañ wí bajoon ucí. Tomat feres ná náajo jáţ uncína kanú apëtí wí bajoon ucí. Mënkarot ná mësúmpáme umënţ yun kak pëlí zúuwe, pëlí umee ne zúuwe umankir dí umarësa. Rek bakáat cí kajá dí ngëler ngí ileegum mankir bañaan.